Luuvus om üts tähtsämbit aspekte inemiisi arõnguh. Selle et ku sul ei olõq luuvust, sul ei tulõq määntsitki originaalsit vahtsit mõttit ja sis saq ei saakiq midägi vahtsõt vällä arõndaq.